﻿Obu okuba oreire mu- mukicweeka ekyokuhuumurramu ekya beeyi, nikisobola kumaraho million nkeibiri rundi nkeisatu, kandi ekicweeka ekikusembayo kuba kya sente ntaito nikiba nk'ekyomutwaaro gumu.